Si ai mach sinc minüte pìu ën toch dë tuma ënt ël friggu e ün toch d'pan e ün bicer d'vin e mangiu d'cursa magari anche ün pum u ün prüs e ün café, ël café a pö pa manché